Las cafeteras pos el nombri lo izi. Son aparatus que sirvin pa preparal-si un café de horma cenzilla i ligera. Güenu, enantis era cenzillu porque namás hazían un café, ara ain toas essas moernuras. Sedrá que comu a mí no me gusta el café pos tapocu me precupu d'imponel-mi o de sabel lo que hazin las cafeteras d'ogañu. Pos sí, mu aparentis palas pressonas que quian desfrutal dun café güenu en casa o en compañía colos collaçus.